Ţí bëwínjí díwëlin acum ngëfasoŋ. Díwëlin doko acum ngëfasoŋ díwëlin mbeno cí. Mënjár unk mbeno amankay këncëţ mël këkay mël mëmbuk mël mun bunjábun kënţíji keendoona mbeno. Á díwëlin uliyëk ací uliyëk uwí já kajar wink kandoona díwëlin. Á díwëlin <hesitation> mëncam ací waw, mëncam mí, mëncam këtíb mink ubuk wul wun kandoona díwëlin. Á mënkër mënjankal cí pasëk bababú já bunkajá uwil. Uwil nak uncí mënjeej, <hesitation> mënteen definisiyon uwil dukací kara kooku mee alinkiţ mëmpën ambá mëlik waw. Díwëlin, uncí mënjeej uwil dí diwëlin mënkër mënjankal abof dël, far mee mëndu katim mënkër mënjákal. Me ţí díwëlin ngëmënţandana ngun mënkër mënjankal ná díwëlin uliyëk ná díwëlin mëncam njí manjá ngëwáanţ ngëmënţandana ngun peengu pëwará ngumpee ngun pëwará mak mak surëtu díwëlin uliyëk. Díwëlin uliyëk awará mak me njá jáaţ njá kaţënkan pëwel dël dika ací díwëlin mbeno dí. Mëncaf mël dí dënko ndajuwáabëţ dí mbeeraţ këma iyolan dël ajá bunjá joolandin aruka ací mi mbamba tulo ngun waw tee mënyëkësaţan dul këdukabí win da kak alikiţ.